Ny fomba fampiasana an'io borosy rata io zany alainao i rasta igny, da atsobokinao anao rano fa misy savo-ranotsavony da fihazanao da sasanao amizay i gorodona tianao hosasa igny, sasanao la apidirina amin'ny rano ao ndraiky da fihazanao koa da apodinao sasanao da sasanao tsikeikely.